Elakuxen ere óorá’ köö ñí töó, jötu e ere bóra kiä’ martíllo,’ná’ re xáa’ra dxǿ kí a jia’kú reboo´ guoora kö’ jöba ere xⱥⱥ’ rá’ martíllo, re xⱥⱥ’ rá’ ñí töo ejiakú jló ký i ‘ná’ rebóra uⱥⱥ’ bá Kó’ jÖ i ípíi’ aji’ relí juó’ rekó’ ejö e kí exa bíi kiee’ ipíi’ dsa jáaá bá ‘né’ relí juó’ rebó köö ñí töo, e nɇ fí kié’ köö martíllo exa.